Nte ekepesañade akama unam wat otuda unam Idibian k’Itu, Itu nnyin eke mi Idihe esid Ikod, nte ededi Itu nnyin eke mi, Ikan mi odu, nnyin Imenyene ekebe ntuk ube, isin ke ekebe ntuk ube oro enyuñ ana ke ekebe ntuk ube edo enyuñ ebihi, ekeme ndina do ọkpe kom enyen ndikama e Isua kied ekene ndidu do ntak edi nte mi ke nnyin mi nnyin Inanake Ikañ, Ikañ odu, Abasi amama nnyin. enh mme Ikpo owu nnyin ono nnyin Ikañ emi ke mfan do Ikañ oro Ididu esida nnyin ebihi, mkpo ekeme ndina do Ibiarke Ida mkpri mkpri so nnyin Inyeneke mfina ndikama unam ke nkañ nnyin emi mak Idibiara, ubak ini edike Ikañ midukhọ Isida, Ida Inuñ Ida Iyed, uyed Inuñ Iyed Inuñ ke mmoñ Ida Inuñ Idiọk e inim, uda Inuñ uyed e uduọk unim Isọpke Ibiara, Iyebihi akpri ofo ọnyuñ ouse mkpri mkpri umusọpke Ibiara ke ntak Inun oro edade ada eyed e eye nam enye ọnyuñ ebihi akpri ono fin nde ke Ikañ unidukhọ ami nkekeke nte nkereke nte k’ikañ esibihi ndidi mi o Ikan nnyin ododu kpukpri ini, nnyin Inyeneke mfina k’kara Ikañ nnyin ododu mi kpukpri ini, Ikañ mfina nnyin Inyeneke mfina k’fina but akpri Ini oro Ikañ minyuñ Idukhọ anam eyed Inuñ enim e mak Idibiara.